Niasa mafy la agnao tatoato zee eh, so mbô mila miala diska hely na mba mila <noise> kalkalmena hely ritima fô izy io ko zalahy mankarary magnagno raha au fond io sirto resaka asa zegny, mila atao <hesitation> mifandanjandanja akeo fô